ما الرياضات التي تتطلب أكثر قوة بدنية وأقل قوة بدنية؟ الرياضات اللي تتطلب قوة بدنية كبيرة مثل المصارعة، رفع الأثقال، وكرة القدم، لأنها تحتاج تحمل جسماني وقدرة على المنافسة الشديدة أما الرياضات اللي تتطلب أقل قوة بدنية مثل السباحة أو المشي، لأنها تعتمد أكثر على التنسيق والمرونة بدل القوة لكن في النهاية، كل رياضة الها متطلباتها الخاصة، واللي يحب يمارسها يعتمد على هواه وقوته الجسمانية